Yannge ko ni yaani wayde: Gorko o e debbo o, mone fof noddan sehilaaɓe e jinnaaɓe mun e gollidiiɓe mun. Ɓe tawondira nokku gooto tawa kaɓɓe fof aɓe ñaanti, aɓe njooɗi. Ɓe njooɗo kaɓɓe fof, aɓe njeewta, aɓe ñaama, aɓe njara, aɓe ngama. Ɓe ɓoorno wuute cosaan, finaatawaa.